Rehefa loko megna, voalohany tonga agnaty saigniko ny hoe mariky zavatra roa mifanohitra, fivelomagna ndraiky fahafatesagna. Marika afo, fahasahiagna, ra fahatanjahagna, fitseha- fihetseham-po, fahatezerana, ady, fahamboniagna, fahasahiagna. Marevaka, magnamarika fitiavagna na fankahalagna. Zegny rehefa loko megna.